Kharagosh apane bade kaanoon ka upayog dhaniyon ko sunne ke lie karate hai. Inhen kano kee lambaee aur sanvedansheelta unhe door-door te aa rhin hay. Je aavaajo ko sunaane kee madad karate hay. Jaise shikaariyon kee aavaaj. Isee unhen khatare ka pahala hee pata chal jaata hai. Kharagosh apane kaanoon ka istamaal sarer ka tapamaan niyantran karane ke lie bhee karate hain. Garmee ke samay apane kaanon ko hilaakar shareer se garmee bahaar nikaalate hain. Jise unaka thanda rahata hai. Kharagosh apane bade kanon se satkaarta banaye rahate hain. Jab bhi koi halchal hoti hay. Yeh kaan usee pkad leyte hay. Aur khargosh ko turant bhagne ka smay mil jato hay. Is prakar kharagosh apne bde kano ka istimal sunne aur tapmaan niyantran mai kro Jaat hay.